Ny fandraisana anjara atan'ny antely amin'ny tontonlo hiainana ankoatra ny hoe manome patiny na haminy dia izy hafaka mamaky fleuran'ny zavatra maniry.